Esyafridge thukasikolhesaya thuthi, thukabika mwamaghetse inahuhirira ndeke ngomwabuthuku bwomwisi ithwanywawu inanafukire. Nekyindi wukathekamu ngamathunda wawu eritsungawu eribughuthi abye inanakolhirekyi inanahuhirire. Tu wukathekamwebindu byawu eribitsungirau ndeke eribugha wuthi birekitsandira ahabithekire